Nemis madaniyati, klassik musiqadan to zamonaviy san'atgacha bo'lgan boy merosga ega. Nemis adabiyoti, Goethe va Schiller kabi buyuk shoir va yozuvchilarni o'z ichiga oladi.